मैंने <hesitation> आपसिन चालने, गाड़ी चालने में ज़्यादा मज़व आओसे तोसो लागे। बकुन असो छे के हाथ वाटे चालने में ज़्यादा फीलिंग आओए के आपनु गाड़ी में बोसरिया। कैसे के कदी कदी अपना हाथी ती काम करना में ज़्यादा मज़व आओए। ने अलते न आपनु नखे, आपनु काजे मालम रोवे की हमु एक गाड़ी चालाडने मन रहे हैं। अपसिन गाड़ी चाले हेर मा थोड़ू थीनी वातन दर रोवे की काई ठूगाइने जाए, आपनु ध्यान वान रोवे। बाकि आटुमेटिक चालनी कार, अपसिन चालनी कार ती वारलू कवाए। कैसे की ट्रेनी, <hesitation> ट्रेफिक जादा है रोवे, अंसन भीड भड़ा कर रोवे, चेहाँ आपनु आराम ती बत रोवे, काईनी अपसिन जाया करें।